Yayiga ɗigan darmur dandan anumurja jimɗa kijid niya ɗumura waa yafaiy ya charmer tsen dilimu kir ghudi luri amma, tsaku ma mur ga ikimar mamuburahu fendo aiy mariju kiɗa dhir a ina ikogundi mafii ada kuɗu jiguya laram tsuga lafudu malmu lanfang la an gwora du dagworaga gi orar yinagu fulwazanga na abaryinagu wankir bur ha mutsaghi sikura, ashinata magu sugalilil yinaguya ashi na naga lilil yinaguma jiin adakusaw adin dar kinar da kima madamu aiya dufu uzum arka’u jawuy maga whey na wung fii jrela amma don ɗanfa lurhalidi mu kwa ga gha mustagu <hesitation> amma da nda fa gha mutsudagu sang digaburya wudufu fida fida mai sa idigaburya darlaɓfe mai amma shina aburwa tum yinagu gaidi dhunga di dhiwa di dhiwa Amma dan darki majabaya umo numor ku jafa ayajilmuguhul adimawa diga, yola diga, mubi diga kay mulmu i aburyati aumta kira shili girsi kutum yinagumai ɗim unfaimari ashi ligatsin har tum yinagu ma kwai ambaya umommuroki kaka dhin boɗu eveiy dindi kira tsag kangama fhyai dinji kira flunmai. Tsimi i dingikira tsimai amma a a shina aimaiy jigiya abar dumuralur tsikura mur usu dige dimura haing nuira kidi iju, kujabura munur darlate kada musharmu hartsi dimura hama inbahakaba dandam majabar yina gudur kekiy danaiy kek ghinda dur machine dana machine gunda aben dija awu mutsayi aga aga kife maja berkifi, kifigan gaki ama’a shina aiya, aimaiyen, yanzuɓeceri fluiyar ya’ahida kuina tuny yinagu tumyuna kudin aga urena kir ashina gan dirki mink mahidumur margi tsaka dan dhan yatsay da tsaka aifunel amma aber. Ku umar aifure ashihirya hun a fure ahang shili mu.

Maga tar mai musagunai amma shina kujaiye da datume yinagu adi juki kefidigu hainga namura hyi ɗiwa a duu’uralma dna gurga fumeja inai dandan namura taya murabur zhigari numushar ka madada tume tumdini kik dua mera kwa kik mura chiga bad vadhiwa majja gari namur ahir alhavi gunda inbahakabatsi nur kak ana musuɗagu mai a namur margi tsak dumur tsun dandank darkih walatun waɗagura amma gazuwa faiya ukuri tsirma kwamai abediya tsun maga ayan fular misai diga diba tsuku dinja ti ear ku tagaki ki ubukuw gabaday. Kwai aban diga faiya gazuwa vaɗuva garu wa tsinga awa wudarmur namur margi namatsin tak umai amma kijaing shiya namur hyakwa siku aida nutsagani margi mai kobikuk manamur tsabini aburya tsiku abai di ifuna mimur mai iju dha guda chingha haidu gai sukuga, fe wuɗufya kikma naja haichi ga fur tsika aburinaja a’a <hesitation> aiyi wu aila do numu duku mai amma shiya kijaay sara mulekin dandama ubur diga abur mada sika tsini bale namurna ivua. Mura i adduanur musharmwa kak kik iju afahunanda lagu kaija ɗuwananda kija ɓari aidarats aiyi sirkirda kindara harliu ju fungurda barka dumu afa ay namurtsu mura hasini iju ku ija naada kiltsnadu mupnulkik tsik u di ijunehu nur irrigu tsukiy namur lund lemur mai konum jimkna dimurkra akulli tutku kakande nimuraiy adua kikitsiki asanda mai balle namur chanamiawat tku ki ija fatsikina aramur kiju ɓarnusha ki ij hinghur jirimu maɓilaw daidai aimairayu warnu aiymunanagunai in ba hakaba mai wudimaɗa ar gabai allerak giga a gabai gaba diya hichin nuratluray aburya sagan imasina sinak <hesitation> usku mur margi aknamura thaga tsayar namura tha ga siya mai hura varakikga jirki azumarga faiya uskar wyarwa yarwarmi azuwa phaya uskur ga chiɗu margi azuwa faiya ga ɗilkira namura ɗighakirɗi jugiy mura ɗighakirɗi jugiy mura ɗighamu kir akuɗu rarki ramur tsin ɗumitsaka namund fashili wudufamur mai ku vara amule tsu’ukuma irkimar irki marga yafedanina key yaferunija har femu law munagu jandimura faya aban dumura tsarkirmur. Inbahakaban mai yarmir azuda naga uskur dimargi durmargi azuwarazah gazure zah baya gazuwa dil gha tahkra namura digakirdi juida zuwmin du yar wa uzuya gazuwa damrjirkikra namura ɗigha kirɗi tsiki duk kigai chuku murfedh umai kiza naga tsir ɗiyanumur humuragu glinda mura naluran fanighi ɗakyana gatsiri chijinurmur kija naga tsir ɗighanukur maghukurtai kiyanayi igutsiku amurka wudu famu aimuna gumai jadi iju hiri gulura ɗau ramur tsaku ka a ammajinagum amma maduhi duniya kinadig aburi akuɗua kiran da kaɗu mas dugstrys tsindaiku abur tsumunigu ainda namungai ku bakka mai kugida umara shashil ga iju mura china wuɗufarmu kimusharmur ka kra dhai sumun agu kinda ina kinda tsiya sumdir rda kinda tsiya tsun distun derayaba bale zamanin makarantak azubak wuɗamaɗaar nagaja ta imai suagarmai kiji kragha ghunu ghinda kiti ɓuguwnughida masellagar mai naga gharmaiya waranamurra. Kugidumura china wuɗufu mur i adua anumusharmurk kinda dhakinda i munagu u duniya kin da gha tsumda aku yanddi iju fenda du duniya amma namura cina wudu, fumai kuma kikkuna mura gurmai amma ma wuɗufagu chubchu nagulaur anfanigida nagulaur nagu kirinma naguku gha mutsagu kolaumari sabrika kiladur zir mala kuvanmai sa sika kila durmala kuvanmai sasika kilaɗur sarakuvan a aburya kuvan kina a sir suu yahiy dhaimai sagatsika ibanmai maga iban iju afahina lagudiri num dumai amma manamur ger wudufarmu tutku matumyinagu sii mafeyi ijan cermur faa belin labfena murabura shadu namuradulauri tumyinagurmur akulabfe aku gangakur ma iju anamur labfe akugangakur mamurginda muradigakir sahdu bulurmur acidandau karya bul burcha burya namurya dira hu jij sa rashilwa zaman ashili jarasha wahala daratsi ghawu adut suu.